Izy ka aminah manôkagna <noise> zegny tsy ara-dalàhna zegny la magnôva ny olombelogna <hesitation> araka ny foton-tarazo satria o, efa ih zegny nagnamboaran-jagnahary an'azy eh, de tokogny tsy soloagna, ôhatra hoe gène agna <hesitation> lalahy ôhatra vola <hesitation> solafagna gène viavy, lasa <hesitation> tsy de magnaraka tsara be zany raha efa napetraka zagnahary zany antsika amin'izay fotoagna zay.